Manda i ama gilki na ngua da ngua tit ba samara ma kenaqi ba ngu tlu ama ma qalmingi. Da ngu ngang avit ba nau nguning ma qi ba ngua tit ba ngu ngung duarl naqi ba ngu ngang avit. De ngua tit <noise> ba samara ma kenaqi du ngu, nguang de tika ngunging ama qalmingia muk i qurli ya qiamngim. Ngu ngang ba ngua tit tuarl naqi ba ngua tit, ba ngu ngang ba ngua tiravit ba ngua tit ba samarama kenaqi. Da ngu ngang ba ngua tit tuarl naqi ama qalmingi i qurli ye qia. Di qi ngang avit ba qi nging ngarl sa ngua, luqia ma qalmingi di ama slurlik da kia tit sa ruvis ba qia tit sa ngat ba qi ngang ba saruarl. Da qi ngang avit be sagal ngua da nguengarl sa qi ba qe qivaitk ba qivaitk ba anamak, ba anamak, ba ngua mit ba savuk ba sagal gu lavu. Ba qurli ngua, ba qurli ngua biv yase, du ngua marl sa gu mam da ngutdan ngunaqa ba samra ma kenaqi duna ngang avit ba una ngang avit ba naquarl tama qalmingi da qavalaingi, dun det ba un det ba samara ma kenaqia da qa valang ama qalmingi da qa varap matki saruarl da qa mra qan aa ngua, divun dra qi duna varapmatki samra ma kenaqi i ket. Da qia tit ba qiang ama nu ba samara ma kenaqi da qiang ba qi ngang, ba qi ngang ba saruarl. Dep magat da varlsat un mit ba savet ba ura barlaing ba ip bigia i ngilngil dun det ba un mrir. Qi ngang amanap ba samra ma kenai da qi ngang ba qi ngang avit ba qi ngang, ba ngang ba sanuarl da un dra qi dun mit ba un brap matki samra ma kenaqi ba qiang amanap. Dep magat dun mit ba savuk duna brlaing bep bigia i ngil ngil da un marlvit dun nang ba un brap matki samra ma kenaqi ba qa mit. Beva dut man ba qurlura ba qasa ma barlki na ngua di ngua tit ba savara ma skul ba nguatdan savara ma skul ba utdan savara ma elementry ba bura parlsat. Davip utdan i utla ma qakmingia dut plingi den da ra ngingarl sa ngua na qi de ngua de nguning ma qi da ngua mit ba savuk ba sagal gulavu. Bep i ngulsil ba na da era rarlin da ngua manba samana ma esk ba <hesitation> ngua, ngu sirlin lura i ra lura ngingarl sa ngua ma qalmingi bavit ama qalmingia di ama slurlki dav ama rlak pra qi. Dap kaitika luqa de luqe dep ngingnign ma qi nanda gia rlan ba ngi ngang i ama lorlka de ngi ngang i ama lorlka, ba ngigi vaitk, ba ngi qi vaitk ba ngi tagatmiravit da ngi de ngia tit da ngingning luqa ma qalmingi. Luyia ma qalmingi de viryang ama taim da de ngan det ba ngan det ba ngan nan binmat na lungura ma qalmin dap ngua de ngungning luya ma qalmingi i luya de luye diip ki ngingarl sama qaqat da luya de da qia tranas. Luya ma qalmingi de luye, man da pra ma taim i da qiqi vaitk ba, ba qasa ba ma barlki i qiqi vaitk ba diip ki ngingarl sa ngi da ngi de ngi yivaitk i qaitk ngi ngning luqa ma qalmingi. Ba ngua de lungura ma taim de de, ngungning luqa ma qalmingi, luqia ma qalmingi di ama slurlki. Ba, bangua ngarl rat da kaitika luqa ma qalmingi de savat luqia ma qalm. Lungura ma qalmin de lungura yiane, lungure i da ngara paitkmat pra ma luqup. Dap lungura de lungure i ut ba yiari di ure da uarangning lungura ma qalmmin. Ba lungura ma qalmin de yaitk ama qalmingi luqe da qaitranas di luqia ma qalmingi de luqe diip ki takmat madan ba qia tranas ba qiqi vaitk pra ma evat ba naquarltamgi luqia ma qalmingi de di qia tranas namra ma mung ama slurlngat ba qi rat pra ma evat. Di kia tranas i vip ba ngia sut naquarl tamgi de diip kiamranas naquarltam ngi, de luqia ma qalmingi de <noise> luqia ma qalmingi de luqe di kirat pra ma evat da qia tranas naquarltama qaqat. Ba, ba qasa ma barlki na ngua ba ngua ngarlvat ba qurlut mi aa dutit duna, undet duna kuarl. Bunmit ba samara ma kenaqi dundet duna kuarl di una un sut navaraqiak ama qalmingi. Da guak ka mraqan aa ngua div uni yivaitk i luqia ma qalmingi de luqe da qia tranas. Luqia de qia tranas mamuk da mamuk ba diip kia ranas ba savaraqak uvas ba diip ding saqi man luqa ma qaqaraqa de diip de kuasik magat ip ta, taraqi luqia de di qi ngingarl sama qaqat. Dep magat dun dun mit ba samra ma kenaqi ba undet da una kuarl de una sut nawariatk ama qalmingi da guak ka maraqan aa ngua div un vaitk naman luqa ma qalmingi, luyia ma qalmingi de da qia tranas. Da vaitk ba samra ma vat ba una brlaing bep bigia i ngilngil da unalsil barak unari mit ba una undet da unu kuarl de undlu ama qalmingi da qengarl sun ba un vaitk. Diip mangat da vara yiang ama taim dundet bundet bundet duna kuarl, una paikmat gala ma nirl ama taim, burlam da utit botit de div urutlu lungura ma qalmin. Tika lungura ma qalmin de lungure i da ngara paikmat pra ma luqup, ba quasik i aqang i lungure ama yiamas ut sagel ngat i lungure askarlka mani sa lungura ma galmin de lungure ngarli ba yiara da lungura. Ngarlie i varama aralas de lungura ma qalmin de tika lungura i manda ta mu ngati ngara natit pra ma evatki rarlang. Di lungura di tika lungure i de ngara paikmat. Gal ama qaqat. Ba lungura de ut ba yiari de quasik tanging lungura ma qalmin davut ba yiari de urangning lungura ma qalmin ba lungura de lungure de ngatit ba ngara takmat na ba ngi ning Lungura de lungure da ngara takmat na ngi ba ngia tit da ngia kuarl de ngi ning lungura ma qalmin, ba vara yiang ama taim utit dunu kuarl ba ma utit pra ma mung ngararlim di utit buruu tlu yiang ama qalmin duru ning ngat bora yivaitk bora yivaitk i ura nging lungura ma qalmin. Luqia ma qalmingi de qi raqarliani luqia de luqe ara sakngaiqam di ama skurliam ba ralaing de amengul ngat ba ra ngaritk i da yat drlam sa maranas. Ba diip tranas baritk ding saqi mana ngi ba <noise> ditk kia ranas de di kiang aa vit baritk ding saqi va giarlang davip ba ngia lu qi da ngi vaitk de diip kuasik ding sa qi mana ngi. Tika lungura de tika lungure murl tamu ngat ba yiara, lungure de ngara paikmat da lungure qaitika diip ngingning i de ngaranas de di ngara vin mana ngi de lungura de diip ding sa qi. Ba yiara i una ngarl vat ba sunda unuvis ba div una. Una taqarala na luqia ma qalmingi i luqia ma qalmingi de luqe ma engul ara ngaritk da mengularelaing. Da luqia ma qalmingi de luqe de kia drlam sa mranas, biv una taqan una vimiam van tle ama qalmingia luqia de div van narli qinak de qiknak de da kia, kia tranas de qia ranas ba ding sa qi manama qaqaraqae. Davivan narli qiknak du vandet ba vana. van trlas pa ma qaval da kua van mil ba sap ma vatki ba van brlaing dap kurl aa qurluvin darlik i aritk kia ranas de di ding sa qi. manaqak. Diip mangat da mani vat lungura di utit di uru tlu qi i qia tranas ba samra ma munga de ngi narli vukpukdang i qia tranas da qua ngi. narli qiknak. Da ngi de di ngi tlu i aritk kia ranas de di dingsaqi va giarlang de luqia ma qalmingi de luqe ama slurlki da kia paikmat pra ma qarlang mai. I quasik i qilang ba qua qurli qi vra qang ama luqup dava qang de quasik, luqia ma qalmingi de luqe i qia tit pra ma qarlang mai ba vara ma evatki rarlang de luqia ma qalmingi. Ba ngarli gal ura srlura da luqia de ngarlie qurli qia ba yiara i qi paikmat pra me vatki ba yiari qurli qi i murl ba yiara de qurlut da ki de qurli qia qaitikal luqe liip parl sat da ki de qurli yia. Da yiang ama sit i murl ura srlura ra set sawat lungura ama qalmin i lungura de lungure i lip ngara paikmat ba ngara paikmat i dang. I qurl ngat ba <hesitation> ba ma stori ngat ba ngatu aa ngara vuris ba ngaturan nanangat ba ba slorlngat ba bup nangat pa ma qavalka. Daiva da ngara pritkiam ngat savara ma qarlang irang mai, ba div ngia tit samra ma kenaqi du qua ngia lu ama sis amenap da qua qiatk kia mu arasis aa vama qarlap da <hesitation> qi paikmara manap pa ma qavat da kua qaitk de qia mu arasis aa da kiang ba qurli qiqe i nani amarlangi da qia dan ba qurli qia ba qiatu aravimirang marama kenaqi ba ni ngi tlerang i ama serang ba ma qarlap. Beva da nani qia kiang yiani qiamara ruvimirang da qiamit ba qia rarlas ip bigia da qiatdan ba qia trirang da qia paikmat serang i dang i qi tlu vrangot ki kurl aa ngat tama smas, kia tit da qia mali rama smas ba ngat da qiatdan ba qia kurla ngat ba, ma barl ngat da vrikprikiam sa ngat pra mevatki ba ngara paikmat. Ba ngana lungura drlaqas namra ma mung de lungure i da ngara. Tala ngaruvis da ngara tlu vrara ba ma. Ngara kurlara rama smas ba, ba ngara kurlangat ba ma barlngat da vrike vrikiam sa ngat pra mevatki ba, ba ngat mra ma mung ba ngat pra mevatki rarlang, ba ngat pa ma dul ngararlim de lungura ama qalmin i lungure qurli ngat pra mevatki. Deva baqasa ba ngrli ama srlura ba banganut ira ama barl ut. Urlavu ratal ut da gal lungra ba baiyara ama barlut i ut ngarlvat dap slungra de lungre qaitkika yane murl ba yara. I quasik ngarakmat naqarang praqang <hesitation> ama ngilit i quasik a ngat lungra da qaitkika lungre ngarli ivat ngana ma ngilit i ngaralas de lungra ma qalmin ba yara i qatkika lungre mada ba dang dang era bavit de lungra ma qalmin de lungre qaitkika lip kurlingre dang i ama <hesitation> barl ngat bama gilngat, bama slurlngat ba qasa yang ngrapngip i ama slurlngat dav yan de qasa qurlingra vama dul angrarlim i ngrangingarl ip ngatit sadarlik davi yang de qasa qurli ngara vanu vra ma luqup ba mra ma kenaqi de vasdat na ngaravit marama kenaqi ba va ma mung ngararlim ba ngiatit de ngi tlu ngara mani pra ma mung ngararlim ba vra mevat. Ba marlangi da lungura de tika ngara paikmat pra ma luqup, ngara paikmat ngatit da ngara mali ra ngara vang ama smas davut de tika nuqurluri ura brlaing ba but ngarl vat. Ngua ngarlvat ba ngua mat guak ba qurlun bunavatki da vari yang ama <hesitation> taim dun det dun kuarl de undlama ama qalmina duna unmit tuarl nangat duna ngang avit de unarli ama qalmingi yaknak de yamranas ba samna ma munga davun sut navraqi. Dunang i ama namnaqi kurli ya da qiang ba yasik nama munga. Davun de unmit buna vait mrama kenaqi ba manap, ba manap i una vait be semak da qurluna ba unam ngim a quasik ayia dun guirl bun ngang avit mrama kenaqi bunmit ba savun avatki buna barlaing. Da mrum nari da qurlura biip bigia ngilngil, ura barlaing bigie ngilngil dura ngang avit butit dura ngim di untlu qia vuk i la ut. Da qutli qia ba bama salang da kurli ngara ba lungura ma qalmin de lungure da ngatit mra marot ba vra ma kenaqi. Da lungura ma qalmin de lungure da ngatit mara marot ba diva ma karki qi ngang bra ngararlang ba vukpukdang bam ngat ba ma kotkot ngatit da ngatas. Da ngat qurli ngara manu i qaitkas kuasik magat ip parlsat na lungura ma qalmin. Lungura ma qalmin de ama set savra ngari bup, lungura ma qalmin de ngatit ba ngatit mra ma rotka ba ma karkina ngatit para ngararlang, ba ngara plang ngat, ba yiang dev saksak da ma qusim bam ngat, davi yiaing de bingbingmatna ngat da ma kotkot ngatit da ngatas. Ba ngatas ba magat, magat na ngat niyak kaman ba qa mra ma qalmingi da qang ba qamuqi mana ma munga. Qua qaranang marama munga da kua qa ranang mana mevat da qatas luqia ma qalmingi ama ramaski. Ba nani qa taski ba varlsat da saqi qang ka tra qiatitk ama qalmingi da kuai yama ama eluqa da kua qia ma gi. Lungura de lungure da ngarap ngip ba ma Ma maramas ngat da ma vaitka luqa de luqe qatit da qa tlu sa lungura ma qalmin. Lungura ma qalmin lungure ama ramas ngat di na qa tlu +sa lungura navra marot ba navra mes de qatit da qa, kua ngia mit de ngia lu ama yang qusim i qua sakdam ngat nap yiaitk ama qalmingi da qa mra qi da qang ba ka qaranang mara ma munga da qa taski bep parlsat da sa qi qa mrirl da qatit da qa mali ra yang ama vaitk. Ba qatit da qa mali bep ba qamas ama qalmingi bep parlsat da nani qa ngang ba qa katit da qa mali kapsup. Magat da qa ngang avit ba qang ba samra ma munga da qa tas ama qalmingi dep magat ka tit da qa mali rama qalmin aa ba qa tit da qatas ba qatas bep parlsat. Da qa ngang avit ba samra ma munga da qang da qatra ma qalmin namra ma rotka da qatit da qatas, qatit da qatas ba qatas bep parlsat da qa mrirl. Da qatit da qa mali rama vaitk ba qatit da qa mali ra ma vaitk ba qatit da qa mali rama ama mat akmarirang lerang i ama ramasirang. Da qa ngang da qa malu ramirang, da qa ngang ba qa tit da qa mali rama qalmin ba qa mali ra melu lungure ama ramas ngat de qa ngang de qatit da qatas ngat ba qatas ngat bep parlsat. Da nani qa tit da qa mali rama ma smas lungure i ama <hesitation> vungat navra mevat. De luqa ma vaitka de da qa tlu sa lungura ma smas i ama qalmin ba ma <hesitation> muvaitk, lungure amelu ba ma qi de luqa ma vaitka de da qa tlu sa lungura. Ba ma qalmingi luqia de diip ngimngim sagal ki di luqe de di ngi mali nara qatdingi di luqe ama rlak paraqi ba luqe ama <hesitation> green ama, ma qatdangit <hesitation> ama nas ama qatdangit pra qi ba luqe ma ama amaqaraka nama qatdangit pra qi da kua i yiami su. De luqia ma qalmingi de luqia qatike da qia tit pra mevarki rarlang da mngatit da ngatas, ba qia tit da qiatas. Ki mali rama smas da qiatas i kia tit da qia mali rama smas barak aravis ba barak srlura. Luqia ma qalmingi de luqe da qiatit da qia mali ramangat pra mevatki i ama smas ba ma vaitka luqa de da qa tlu sa luqia ma qalmingi. Luqia ma qalmingi de luqe da qia paikmat ba qia tit de tit ba samra ma kena ba qia tit da qia tas ama mung ba qia tit da qia tas ama elu namra ma kenaqi. Da muvaitka luqa <hesitation> de luqe da qatit da qatas ama qalmin namra marot ba qa tas ngat navra ma es arlut. Qa mra ma qalmingi da qamit ba qa mugun mra ma munga da qataski dep magat da qamranas. Kua ba ngiatit de ngia lu luqa ma vaitka da qa mra ma. Ama qalmingi da qang i ama lorlka sa qi da kua ye de ngia luqa vanu mra ma srliyas i qamranas sama qalmingi qa gapdamgi qua namna marot dap kua namna meska. Da kua qie de ngiatit de ngia lu ama qusim i batsangat nava ma qalmingi i qamranas qamranas sa qi ba qiat pra mevat. Ba qua ngia lu ama qusim da kua ama ama qalmingia relaing i ngat de di ngi lu luqa ma vaitka i qamranas ba qua ngia luqe srlak naqi de luqa de da qatit da qatas lungura ma ama ma qalmin namra marot ba navra ma es arlut. Ba lungura ma qalmin de lungure da ngara paikmat pra mevatki, ba yiaitk ama qalmingi gi de da qia tit marama mung angaralang, ba qia tit pra mevat ba qia tire i quasik araqamelaing da kua de quasuk araqama elaingat da kua yiaitk de ara saknga qa qamang. I qua yiaitk de manda i qua ngirlap da qua nap mnaqi, ba qua ngiang naman naqi qua saqa ma kakau da kua vra ma slang. Da de ngiang namanaqi da de luqa ma vaitka qaran ba qaraqi da qet ba qa ranang mra ma munga da qaski. Da kua qang ba qa mugun bra ma mungam i qua vra mevat da nani qamra qi da qamaski. Da kua qang ba qa luqi qua mana meska da kua qua da nani qaraqi da qaski da kua ye de qa paikmat. Kua vra ma slang i mani ngitmatna. Ba ngiatmatna ba qua ngia rap mana ma dem demga dap kua rap mana ma qalmingi ba ngia luqe i qurli qia ba sakdama qusim bamgi. Da nani luqa ma vaitka qaran ba qaraqi da qaski ba nani qa lusa lungura navat gia slang ba nani qurli ngat i quasik aqarang duqurli ama ramas. Ba lungura lungura de lungure murl gal ura srlura de lungure ma qalmin ba yiara i murl gal ama srlura. Da lungura ma qalmin de da ngara ngara paikmat ba lungura de lungura i da quasik utas lungura. Ut ba yiari qua gal ama ma nguenda da lura de yiang ama qalmin de da ratas ngat davut ba yiari de quasik utas lungura ma qalmin. Lungura ma qalmin de lungure qaitika murl ba yiara i lungure katika ngara paikmat ip ma, ma luqup ngara ngim nagal lungura ma qalmin. Ba yiara de lungura ma qalmin de lungure di ngatit ba ngat tranas ba qua ngararat pra mevat da kua ngararat kua lungura ma qalmin de lungure tike ngara paikmat pra mevat da ngana luqia ma qalmingi luqe qi mra ma munga de luqia ma qalmingi da qia tranas ba qirat ba qia tranas saivra mevat ba yiyi vaitk ba qi ngingarl sama qaqat. Da qi ngang ba. Qia tranas ba savra ma ma luqup ba qi paikmat ba ba qiatit ba qiatit pra mevat ba qi paikmat ma ra ma mung angaralang ba ba qiatit ba qiatit. Da lerang aa ma takmarirang de lerang i de ki paikmat da qiatit da qia mali ramirang da qia paikmat da qua qiatit da qia mali ra <hesitation> ma smas da kua ama kenaqi tkipsup. De luqia <hesitation> qalmingi de luqia de da qiatit pra mevat ba qia paikmat pra ma luqup ba qia tit pra ma, ma munga rarlim ba qia tit drlaqas mra ma srliqias ba qia tit pra mevatki. Liqia ma, ma qalmingi de qiaitk i qiatranas, davi yiaitk de luqe qia tit pra mevat ba qi paikmat ba qia tit mara ma munga aa ngarangaritk. Luqia ma qalmingi de luqe da qia tranas da kua qia tit pra mevat de lungura ma qalmin ama <hesitation> rlak para ngat. De lungura ma rlak para ngat de lungure da ngatit para mevat da luqia drlaqas luqia ma qalmingia ma slurlki de luqe da qia tit drlaqas pra ma mung aa ngrarlim. Bevi ye de ngiang du qua ngia musarki qia qiamranas da kua qiang bara mevat da kua qiat ba kia sarlkat qua ra ma munga da kua qia ma gi kua qiama <hesitation> mimim ga da kua qiama gi. De luqia ma qalmingi de luqe kia tranas ba qia tit ba luqia ma qalmingi de luqe de kia tit mra ra ma srliqias ba ba de kia tranas avit ba qia tranas. Davi ye de lungura ma qalmin bra mevat de lungure diip ngara paikmat ba ba ngara paikmat ba lungura ma qalmin de lungure da ma manas de qua yiang ngamranas navra qi dap kua ama vaitk ngara nging ma da ngatrans da kua i ama gi. Kua ma ngat ngatranas ama vaitk i ngaranging luqia ma qalmingi. De luqia ma qalmingi de luqe ama slorlki dap i divi ye qua ngiarlap ba ngiadik nasara relaingiat da kuai ara ngariqat da kua ama sakngaqa i qua ngia vrlak ba ngia vrlak samra ra sakngaqa da kua yiama gi de lungura. De lungure di qua ngi talama katapel ba qua ngia vrlak samra ma qalmingi ra sakngaqa da kua ngia vrlak sa qua nara sa quaridi na qi de luqia ma qalmingi ma qalmingi de luqe diip paikmat. Da luqia ma qalmingi i ngia dik nasara relaingiat de di kurliqiamak i quasik kia tit ba diip nani aa ba, ba qurli qia ba ba ma magas ngatit sa vra qi i lue manda ba qurli qia ba ba ba ba yiara i qaitika de kurliqe manda ngia dik nasara relangiat. Davip ba luqe ngia vrlak samara na sak ngaqa da ngia vrlak sa quaridi naqi de luqe de kia paikmat. Para mevat. Da luqe qua ngia vrlak samatki de di ngi valainga da ma vaitka qa ma ba qua qamaski i qua navra ma, mavat da kua navra ma slang da kua qua, qua vra ma munga arlim da kua quamit saqi ba sa mra ma munga da kua qua. Qua qamit b a qamugun iye sa qi da qataski ba qua ba ngiang de oli ngi luqa da qua qamranas sa qi da kua ye de qua ma karki yiang bara rarlang ba qua qia ngip ba qua ama karkia ngang barararlang ba qurl qia vuk. Biip ba maramaski dep mangat da diva ma karki qiaran ba yiang barararlang ba sak da ma qusim bam gi, deep mangat da luqa ma vautka qatdan ba qatraqi da qatit sa qi samra ma kenaqi ba qua qa mugun da qapsuk de kaski savreska. Beva da yiang ama taim de ura braing, biv ura brlaing de quasik uru tlu qaitk ama qalmingi da kia man ba savra ma, ma munga rlm da qurli qia dav ura brlaing. Ka raqura mandarlira davaru brlaing aa da qia man ba qurli qia. Bev uru brlaing de utnarli dungdung matki da ut marlvit divut ngim di utla ma qalmingia, dep magat da qiamranas ba qiat pra mevat. Dura plaingi. Bura vamat pamgi dutnut namanaqia vra mevat. Diip magat da yiang ama ngilit i ura paikamt de utlu ama vaitkia i qaitrama qalmingia da qia taski bev parlsat dutit pat lungra ma lat. Lungra ma lat i utit ba uratmatna varura slang ba ura, uratmatna sagal ura mas buratmatna vurura, ura lat ba urutmatna, ba urutmatna davep nani urnarguitl de urtluqia. Savip yiani ye de utman de utle quasik qq qi de lue qua ama vaitka qaman ba qamaski ku ama eluqa qaman ba nis danigi, dap kua i ama vautka luqa qaman ba qa ni dam gi da qamit sa qi ba sovul. Qua samra ma munga da kua samna ma kenaqi da qataski bep parlsat da qa sup da qatdan da qatdan ba qa tit da qa mali smas. Da lungura ma ma ma qalmin de lungure da ngara opaikmat pra mevatki ba lungura ma qalmin de lungure ngat pra mavatki me. Da lungura ut ba yiari da ratas ngat davut ba yari de quasik, da lungura ma qalmin de lungura. Lungura yiani qaitika lungure i ut de quasik utas lungura ma qalmin. Lungura ma qalmin di lungura ip iva ma luqup arla bilas pra mevatki. Da lungura ma qalmin de lungura da quasik utdrlam sa smas lungura davut ba yiari de ratas lungura ma qalmin. Lungura ma qalmin de yiang de ama slurl ngat dav yiang de ama gil ngat dav yiarang de askarl angarav virmirang. Ngara talirang i am gilirang ba yiarang i ama slurlirang dap kaitka segat lingura ma qalmin, ba yaitk ama qalmingi i da qi marama srliqias i da qaittranas da kua qaitranas pra mevat de lingra Ba murl ura slura ralsil savra ngat ba yiara i gatlut ba ngarlvat da gal lungura ma qalmin. Ba yiang ama ngilitrak i dura paikmat mritnak de uraa paikmat mat letnaqa ma ngilitnak i utit ba utit duru kuarl butit dura samsrlik batit ba ura sana. Da lungura de tika lungura yiane i tika lungure murl kurli ngat ba yiari, dav uratmatna bu tit danu kuarl da lungura ma qalmin de lungura. Undet bunu kuarl ba qa plang ama vaik ba ma, mesing da lungra de qurli ngara bundet da una kural ba qua ye de unman sa mavaitka da kua i amas srlka da kua i ylama gi angioka. Da lungura de tika qurli i utit gal ngara, tiak lungura yiane. Lungure da ngara paitmat. Pa maqaval. Bunmit ba qa vlang ama vaitka dun dran saqa ba sap ma vatki da ura nin maqa botas. Diip magat dura brlaina bep bigie ngilngil dutit. Kua ye de unmut, batit da qa takmat na <hesitation> atal da kua i qia gi, ba qa plang ama vaitk, ba qa plang <hesitation> ama vaitk botas. Da lungura de lungure tikia qurli ngara, bot undet da una kuarl ba qa plang amesing, ba qa plang amarlan ba qa dikmat na ngat. Dalungura de tikundet galngara, bondet ba qa plang amelu, ba qa plang ama gi da lungura de tika qurli ngara i undet gal ngara. Bondet ba qua qatu amatal, bondra i qa <hesitation> tal amorki bondran ba sap ma vatki boan sistam bra ma dulka da qa, una kuiram orlkia bona sistam, bra qia, bona kuiramgia. Unpas ama dul ama slorl ngat dundet ba rama marlan bondran sa ngat bivaise da una kuiram aa. Unmai, una tap i guaqavak amaqavetka da gua vak. Bontap bep parlsat duna naning da undru ama orlkia imuk, undra ama srik bep parlsat da una tavama dul saravanu. Dep magat durararam, bona raram brama, ma dul aa bep pralsat, dun tap bon tap bep parlsat. Dundru ama marlan ivuk pra ma dulkovas sana kuiram aa bep parlsat don mugun aa dunansing da qurama quiram ga. Bep magat dona pilang unari ba ra tarlvit dura tatmbarama quiramga dutas aa bep parlsat da vrlasprlasdam nut. Qiak katal ani am misni da qiak katal anai, da qiak katal ani. Davun de qurluna duna, un dranuvang pa ma lasaqa bep parlsat duna, una brlaing be ngingil don dralvit dutas aa. Kadikmat baraqut dotas botas bep parlsat dura paikmat prama lat. Oratmatna varorlat, oratmatna boratmatna, boratmatna da lungura de tika lungure datit gal ngare lungureyiane dav uratmatna varurlat boratmatna, boratmatna. Bep parlsat dutdan ba sap ma vatki. Dura nin banas, dura banas, dura brlaing. Ip bigia dutarlvit duratmatna varorlat iv uratmatna varorlat boratmatna varorlat, boratmatna varorlat ba, ba bep magat da qasura tal uravis aa, ura tal uruvis da gal lungura. Tikutal uruvis da gal lungura, lungura de lungura yiane. Da katika ura tal uravis aa ba ura tlu vrara ba ma barlta. Da gal lungura ba qasa yiar i urutal uruvis da lungura de qurli ngara ba yiare qaitka ura, uratmatna vra ralat ba yiang ama taim de uratmatna butit. Utnarlip utas ama srliyirang dutit dura kuarl kua ra ma vaitk da kua yia mesing da kua yama orlan. Ba utit dura kural ba qua utman sa ma ngioka da kua utman sma amesinggaqi, kua yiam movlan. Nan otman sa ngat ba yase dura nin mangat botas ip sa qi bigia. Dut marlvit diip magat dura paikmat pru ralat, tikuratmatna i qua uratmatna sagal ama rim. Da kua uratmatna sagal ama qalun, dap kua uratmatna sagal ama galip, da kua uratmatna sagal ama ama qokau. ika naratmatna vat lungura malat. Qua utit i gua ngil ngil da sagal ut i qua uratmatna navra ma rim, da kau ngilngil da sagal ut i qua uratmatna navrura galip de tika lerang aa. Div uratmatna boratmatnna i nani mutdan i amarlangi, da sa qi oranin banas. Ip bigia i ut tarlvit dutit dura mali ramas smas. Kua utmit ba rama qalun da kua utmit ba ra ma qokau da kua utmit ba ra ma, ma nat dutman bora nin bra ngat dutas. Da katika lerang a de lerang aa yiane i divutit da lareng aa yiane qaitki lareng i murl ba yiari gal lareng aa ma, matakmarirang. Butit ba qua urumam ga mra qan, kurli ngana da nguatit da ngua tu gu kasik itnak. Da nani qaitit ba qatua kasik itnak pra ma dam, da qua ye de qa man ba sa ma, morlki ba sagal ut ba na qa mra qa ma, ngana sistam bra ma dul sagal amorlkera. Da nani ut, ngua tarlvit ba ngu sistam da ngu taqan naqa ma ngiatit tama marlan da kua ngiatit tama mung. Dep magat da nani qatdan ba sa ma mung ba yasr duna sistam brama dulka da kuaa un mu ma mung da kua i ama dul duna sistam dundru ngarivuk, dep magat dundru ama srliyirang aa dep magat dun dru ama dul bep parlsat da una, un raram bara ma quiramga. Beva dun dru ama luan davanu dep magat dun mugun dunansing a a. Bunansing bev yiase duna pilang unuvis. Ngan drlarlvit div ura tatam bara ma quiram gera ivutas. Dep magat da larenga aa det tika lareng i murl ba yiara, div ura paikmat. Da lerang aa de lerang aa yiane. Tika lungura ma qalmin de lungure murl, tika lungura de quasik magat i lungura de nger ye tika lungura yiane ama qalmin. Dep magat ola tikura brlaing aa bep bigie ngi; agil dutarlvit dura tatam barura quiramga datus dep parlsara. Da ura paikmat buratmatna navru ra rim, buratmatna dep magat dutdan,\. De ura mam gavrlak samru ranguangi dutdan bura nin ma qi, ngua mu ama dul vra qi mra ma kabala da nguengdik savra qia. De vut tas bep parlsat dura paikmat. Utmit sa yiarang ama srli yirang barak yiari ama qaqat. Utatmat baraqa ma qaqat pr ama luquvirang. Lungura de lungure dutis sa ngat ba qua i ama orlki i ut mra qi de div unmat sav ma misirang i qua ama ngaraqit nerang da kua ngara qit nganeni dunman ban gural suquri yiari qua ama qaqat i ola rataqan da qua un gurlara ba rayiarang ba ratas bep parlsat. Da kua lareng aa detika lareng i manda. Tika lareng aa yiane murl bai yiare. Dep magat da tika diip una kurlana ba ratas. Nani ra mra qan ba lungura naqua,. ungure urak kang da qatu ama tal.